أكثر صفة تعجبني في الأفراد هي الصدق، أحب الناس اللي يتحدثون بوضوح وصراحة لأنهم يعطون شعور بالأمان والثقة، كمان التعاطف صفة رائعة لأنه يبين إنه الشخص يهتم بمشاعر الآخرين ويقدر يحط نفسه مكانهم، الصفات تعزز العلاقات تشع- تجعل التواصل أكثر بيه مبني على الصدق والصراحة هذا شي رائع.